Sabzi <noise> ismaloq va ko'katlar ko'z salomatligi uchun foydali bo'lgan vitaminlarga boy bo'lishi mumkin. Undan tashqari kiwini ham ko'rish qobiliyatini yaxshilidi digan gaplar ham bor. <hesitation> Ular ko'rish qobiliyatini saqlashga yordam beradi va oshirishi ham mumkin.